مرة فيه رائد فضاء أكتشف نجم بيلمع بشكل غريب وكل ما يقرب منه يحس إن فيه جاذبية ويحس إن النور بيزيد كل مايقرب منه يلاقي جاذبية والنور بيزيد ولكن بعد كده أكتشف إن النجم دوت هو عبارة عن صخرة واصلها ضوء من الشمس لذلك بقت بتلمع عادي.